Ntelu la coosaanoo nafaa mu muŋ ne ti? Parisiko ntolu la folonto moolu, folonto ke, foloonto moolu i la coosaanoolu mu minnu ti a nafaa warata, sosiyetee kono le. Parisiko hani tubaaboolu faŋolu, saayiŋ i ka wuli naŋ ne, i ka naa nna wo aadoolu miŋ mu nka i ke i ka i nikiŋ. Parisiko nte faŋo, tubaabu doo, koori de la pee, a ňanta naa la jaŋ ne, nna ňiŋ aadoolu, a ňanta naa la wolu le karaŋ na. Amerikeŋo loŋ mee a ňanta naa la wolu le karaŋ na. I se a loŋ ko nna ňiŋ aadoolu, a nafaa warata le, a ka moo, a ka moo kuninndi le, a ka moo lonndi kuu la miŋ ye a loŋ i nene maŋ a loŋ.